हीरा ज्वारात में नरा तरह का रत्न रेवे। जीमे प्रमुख रत्न हे मानक रत्न मोती रत्न पन्ना रत्न हीरा रत्न गोमर रत्न लहसुनियां रत्न मूंगा रत्न पुखराज रत्न पिला हरा रत्न तणमूल रत्न जामुनी रत्न। <hesitation> नींबू रत्न रक्त मणि रत्न लोहे व नीले रत्न हरितयन रत्न नीला गुलाबी रत्न राजरतन नीला चंद्रकांत मणि गुलाबिल्स मोनिया इलारा पत्थर गुलाबी लाल रत्न आदि।